It’s very important important to learn different dialect or language because nobody know tomorrow you you don’t know where you will find yourself or where you will see yourself so if ley chance the to learn it is good to learn other dialect or language.